La Francia havi na forti cultura accentrata picchì, di quannu esistì la Repùbblica, doppu la Rivoluzioni Francisi, lu guvernu havi sempri circatu di unificari la cultura partennu dâ lingua e distruggennu tutti li lingui lucali. Ancora oggi li lingui lucali sunnu minazzati di stu sistema. Hannu assai orgogghiu naziunali e un sensu di superiorità culturali picchì nta lu passatu la cultura francisi avìa lu primatu nta li relazioni internaziunali.